أقدم هواية عندي هي الرسم، بديتها وأنا فالإبتدائي، فاش كنت كنقرى حصة ديال التربية الفنية. والرسم هو وسيلة باش نعبرو على الأفكاري والأحاسيسي ديالنا بطريقة مختلفة.. والرسم ماشي غير هواية، ولكن هو واحد الطريقة باش كنبدلو الروتين وكنعبرو على داكشي لكنحسو بيه، وكل لوحة كنرسمها كتمتل جزء من الشخصية ديالي